كبرت في دلس، عندنا دار في الطبيعه قدام البحر <hesitation> كنا فرحانين بزاف، تشبه الدار الصغيره في المرج، كنا نلعبو قاع مع بعض و دراري بزاف دراري، ولاد عمي، دايما كامل ولا- ولاد عمي قاع ولاد عموم <hesitation> كان بابا عاقل بزاف يعتني غاية بزاف بينا <hesitation> يدينا قاع للصيد يشرينا قاع حوايج قاع واش نسحقو، كونا في وضع مليح مقارنه مع عايلات في هذاك الوقت <hesitation> بعد الإستقلال كنا لاباس بينا، كنا ناكلو واش نحبو، نلبسو واش نحبو، كنا مليح، منا فرحانين بزاف.